ثقافة الصين تعتمد بشكل كبير على القيم التقليدية مثل احترام العائلة والتقاليد برضه عندهم فلسفات جديمة تؤثر على المجتمع بشكل كبير في ذات الوقت الصين صارت حديثة وسريعة النمو وعندهم تطور تقني واقتصادي سريع الاكل عندهم متنوع جدا ومن اشهر اطباقهم زي النودلز منتشر في كل مكان في العالم